سیفلوپوڈز، مولسکن ہنٛد اکھ گروپ یتھ منٛز آکٹوپس، سکویڈز، تہٕ کٹل فش شٲمل چِھ، ہیکن تیزی سان رنگ تہٕ بناوٹ چھلنہٕ یا کتھ باتھ کرنہٕ خٲطرٕ تبدیل کٔرتھ: